<noise> Ny fomba <hesitation> ifandraisan'ny <hesitation> samby amboà: matetiky aboà mifandray <noise> izy koafa <hesitation> alaiky ohatra hoe misy amboà hafa ndihiady andian'amboà fampinamagna, <noise> avake koa <hesitation> matetiky zareo <hesitation> amin'ny amin'ny fizahavagna ahanigny matetiky mifandray.